Fomban-drô boàka noveli-zelandy ndraiky zen̈y, koa fa novele ane in̈y zen̈y rô, taom-baovao àby in̈y, man̈ano festival be rô. Fôtony in̈y zen̈y tradision-drô hoe fanombohan̈a ny fomban-drazan̈a ndrô. De amin'in̈y rô maka kaserol, de fampipiazan-drô, de mandeha man̈ariary man̈araka lalan̈a in̈y àby rô.